תוואפר אלמאל מאשי סאהל ולכּן מומכן אידא דרת ח'וטה וואדחה, אבדה בכתאבת מיזאניה שחוריה ושוף וין קאתסראף בזאף וחאול תקלל פלצריף אלג'יר דרוריה, דר אהדפ תוואפר מלגב מוג'אדן וח'לי ענדק חשאב כח'אסס בתוואפר מתלמסוש אלא לדרורה, כאזא חאול תשרי לי פועלן מחתאג'ה ומאתנדפעש עם אלעאטפאת או אלאילנאת. אלתוואפר הוא עדתן תתקוואל עם אלזמן.